<hesitation> Apa parellu rakatu hape te kapa parellu karena na permuda tau, <hesitation> komunikasi sekolah keluargana karna ke majamaki biasa yo <hesitation> merantau kemamaliki jo keluarganta tinggal ditelfon sivic mani ki joro joro tonnuttaete hp sitenga mate dikeluargata sikirimi surat biasa. Kene hp bisa ni vc jadi sulakan tong keluarganta tetangga sampu sampunta jadi dena jadi malau keluaganta mabela to kemamaliki te parellu biasa sulai kampomgki ko melli dungi ki te siste sitarru tarruki we dingei ma susian sisto parner.